Aya, ang'ete karon sait taman ak aeng', kong'ang'eet sait taman ak aeng' awa laal maat, konalal maat, ande peek, aipu pek nyande mat, konaipu pek, a- amas koot, aya, konamas koot, kot ko kalalyo peko, aip pa unee tukuk chokopa lagat, aweku kei nyande peek mat kora chepo chepo chaik, aya konatar auni tukuk, nyakorkot chaik, aya konakorkot chaik komarip inye, arip chaik komang, konamang chaik komachukchukanchi kiprikok, konachuchukanchi kiprikok komachengchii laak akur laak kepe mesa, konakipe mesa ketestai keee chaik, as konakitar ke <hesitation> chaik, koma we teri, apo peek komii peek ap teri aa mi peek ap teri maat, konatar chaik awe teri patyakchi tuka, aweke, nyakorkot cheko, konakorkot cheko konatar akorkoti cheko chakakilue, aip chetok sosayat, konaweke, anyar tukuk chekakiamishen chekapa chaik,, as konatar kunotok, komakatau lanchi, aya ko brekpasti aya ko chepo saa nne sait ang'wan chepo sait ang'wan achul musarek. kokapa lakok imbar. As konawek nyoko <hesitation> musarek kei pa saa nne, komakande maat kande maat lanchi chepa l sa- sa- saa sit sait saa sita, konande maat chepo saa sita komaatestai apaishe. as koit laak komanya a- akaranganchi, anchi sapuriet aipu kitunguiyot komatonchini maat komaitu laak nyas anyaapae, apai lakok, as konapai lakok komaamis komapechikei komatau kasit ap tukuk aun chepa saa sita, as konaipata cho, komakale kayai ne nepo kaskaleng, cheng'ate ingwek, ipaputate ingwek nyaitu nyakorkot ande ma maat, aya kokawa sa ngapi, kawa koimen saa kumi na mocha, sait taman ak akeng'e, kokait sait taman ak aeng'e nya anya ayoo ingwek kai, aitu, as, anyakorkot kimyet, akorkot kimyet apoo pek kei koitu laak kei kopunu paishonik komanyokouni kei, komakiamisie, asafanchi laak komakipe a- andachi mesa amitwokik komachapchini amitwokik kwai komanyokwamisie, as, komakorook kaskaleng, keruye saa mocha, komachal laak kotokosomaan, ko saa mocha komapakoruyo kopokosomaan, komatau akine pa unkei akiparuchikei, aya komapekchi yotok.